A' Ch'iich'oo' ku- kut'änikoo' ub'aj etel uu- k'ay patal kiwilik wa'ye' ichil kaj yan yan mukuy mukuyoo', a' mukuy kut'änik juntuul wa'ye' ti uk'ab' che' kaw- kawu'yik tan utan ulaak' ti ulaak' kuuchil b'aylo' ku- kut'änikoo' ub'aj la'ayti'oo', <hesitation> b'aylo' xan a ulaak' ch'iich'oo' wa'ye' kuk'ay juntuul kawu'yil ti ulaak' kuuchil tan uk'ay ulaak', b'aylo tan u- ut'anoo' ichil la'ayti'oo'.